اييه طبعا القدرة ع الكلام مع الحيوانات دا شيء خيالي ومش بيحصل. فخليني انقولك انا انا انفضل ان انا نتكلم بكل لغات العالم. داي حاجة بالنسبة لي متعة وامنية كبعا. انا بنحب ان انا نتعلم لغات ونعرف ثقافات الاخرين. وو نعرف اكتر عن عادات وتقاليد المجتمعات التانية ودا طبعا مش بيحصل غير من خلال ان انا نحتك باللغات ابتاتعته فالبنسبة لي طبعا انا نفصل نتعلم لغات اجنبية عشان نعرف نتواصل مع التانيين يعناي